Ɗiika mi jooɗoo nder saarel pamarel nder gari, ko mi jooɗoto ɓaawo gari nder saare mawnde, jam to mi jooɗake nder gari e saare pamarde, mi ɓadoto babalji mawɗi mawɗi ɗi mi watta ka yahugo kuugal kuugal koo soodoygo goɗɗum.